पूरा दुनिया में कई तरह के भाषा बोलल जाय छीये। ई जो भाषा हम बोले छे एकरा नाम अंगिका छे। पूरा दुनिया में हजारों भाषा बोलल जाय सके छे। जेकरा मे सबसे पुराना भाषा छे संस्कृत संस्कृत। के देव भाषा भी कहे जाय छे हमरा भारत देश। में हिंदी मुख्य भाषा कहे जाय छे ओकरा के राज। भाषा कहे जाय छे इंग्लिशो के बहुते मुख्यता प्राप्त छे।